Es tā baigi nelietoju kaut kādas dziedniecības metodes, bet, protams, kaut kādas zāļu tējas sanāk tur dzert - kumelīšu, liepziedu. Nu jā, kaut kādas tādas.